Kua arapï jae domingo jei superetava, <hesitation> kuako mopeti ara muy sagrado yamboete vaera, jare opaete kua ara öime ñai vaera yande fqmilia ndive, yaputu vaera, mbaetïta mbae yayapo, erei yaputu ikavi vaera kua ara, jare yamboïpï yee vaera möpëtï semana yee ouva, jare jukurai opaete mbae ikavia yayapo hasta jokope kua yayuva kuape ikavi ñamo piensa kavi, jare kïrai ikavi vaera yayapo mbae.